Árni Björnsson er gestur hér í þættinum

eftir hann nýtt sem heitir í hálfkæringi og alvöru gefið út í tilefni af áttatíu og fimm ára afmæli Árna Eiríkur Örn Norðdahl með pólitíska ljóðabók sem heitir

bókmenntahátíð sem verður næsta haust og við ætlum líka að fara á Umferðarmiðstöðina skoða bækur og kvæði sem tengjast þessari skrýtnu stofnun Umferðarmiðstöðinni það er búið að loka lúgusjoppunni sem við fórum svo mörg í hér á yngri árum sem þú ert nú hrifin af Kolbrún já ég er mjög hrifin af honum hann á sér stóran aðdáendahóp langt út fyrir landsteinana það hafa nokkrar hann er mjög hugmyndaríkur og velur sér oft söguefni sem er dálítið sérstakt og þarna gerist það að Guð ákveður að taka sér ársleyfi hann er eiginlega búinn að fá nóg af mannkyninu hlutirnir hafa ekki farið eins og hann hefði óskað þannig að hann

að hvíla sig og það þarf að finna staðgengil

er þarna verkamaður finnskur sem gengur í hans hlutverk finnskur sem er vanur að vera hátt uppi og svo eru það Gabríel erkiengill og heilagur Pétur sem

í hlutverki dálítið eins og ráðuneytisstjórarnir þeir eru fulltrúar þetta er sem sagt sagan af því hvernig þessi finnski alþýðumaður tekur að sér að ganga í hlutverk Guðs það eru tvö skilyrði hann má ekki drepa og ekki búa til ný dýr en að öðru leyti svona er hann að reka heiminn

á níunda áratug tuttugustu aldarinnar og tekur mið

af af atburðum sem voru að gerast þá ég ímynda mér

gefið út af

margt tekst vel hjá honum í þessari bók annað kannski síður en ég hafði dálítið gaman af Guði sjálfum

búist við að

þetta væri bók sem myndi lýsa Guði sem einhverjum harðstjóra en þetta er skynsamur Guð og hann er vel meinandi og hann er víðsýnn

Biblían í sjálfu sér ágæt bók en engin ástæða til að taka hana bókstaflega hann er enginn stuðningsmaður páfans sem er

Jóhannes Páll páfi

harða útreið

að lýsa Guði

sjötíu og átta á hæð og greiðir til hægri svo er svona alls konar smá grín í þessu eins og það er spurt um

og það er sagt hann skrapp til helvítis og er ekki kominn til baka

unað sér þar vel en þetta er náttúrulega á þessum tíma sem verkið hefur komið út hefur hún verið gríðarlega fyndin fyrir Finna ekki síst en þetta er ekki alveg besta bók þessa

besta bókin en hún er skemmtileg ár hérans var nú kannski skemmtilegri já velkomin til Ameríku þetta er bók

mannanna sinna en hún var kona þessa ægilega fræga manns hefur verið þýddur út um allan heim þessar nákvæmu lýsingar hans á lífi sínu einkalífi sínu og öllu því hérna blettum í nærbuxum og öllu sem að hann var með hún er er sem sagt rithöfundur sjálf og hún er sænsk og skrifar hérna um ja stúlku sem

hún hættir að tala og skrifa en

lýsir fyrir okkur aðstæðum mömmu sem er leikkona og glöð og og svona er að halda andlitinu út á við og bróður sem virðist

geta verið verið dálítið viðskotaillur við

eins og ég sá þetta

lýsing á fjölskyldu í vanda og enginn beinlínis

að vera vondur það eru bara allir eins og þeir eru pabbi hennar hefur fallið frá og hún kennir sér um dauða hans og á við andleg vandamál að stríða þannig að þetta er eiginlega góð og vel gerð lýsing á ástandi sem maður sér enga lausn á sem

er mjög stutt bók

sem heitir sólin og er held ég á vegum Forlagsins sem heitir

en sko textinn er þannig að stúlkan segir söguna og það er ekki málfar ungrar stúlku þetta er þetta er vel gert en mér finnst þetta pínulítið jaðra við tilgerð og persónurnar fyrir mér voru í of mikilli fjarlægð nei þessi saga snerti mig lítt um leið og ég get alveg viðurkennt að hún er vel skrifuð mér fannst nú móðurinni

þessari sögu þannig að þetta er alveg eitthvað

er reyndar ekki eins og Knausgård sem skrifaði sex sex bindi um skilin

svo er það hérna ljóðabók mjög persónuleg já næstum því svona einkamál getum við sagt sko en hún er með sterkt myndmál hún er með mikið af bókmenntalegum vísunum hún vísar í Biblíuna og ég er alltaf pínulítið skotin í þetta er rosalega dramatískt og stundum

einföld þegar hún er bara í einfaldleikanum og þarna eru margar mjög fallegar setningar seinni hlutinn finnst mér áberandi betri en sá fyrri mér fannst nú

í bókinni mjög gott en ég tek undir það að

all bókmenntaleg og maður þarf að hafa sig allan við og eins og gjarnan er

mann grunar að þarna sé ýmislegt sem maður mjög gott vald á málinu

og orðin verða mjög kröftug hjá

það er það sem er kannski sterkt við þetta myndmálið er mjög sterkt og orðin verða verða kröftug sko niðurstaðan er eiginlega

þarna er höfundur sem hefur hefur greinilega mikla hæfileika algjörlega tek undir það já þakka ykkur fyrir við skulum sjá hvað er að gerast í fáum línum væntanlegt er frá

Gyrði Elíasson það nefnist birtan yfir ánni og hefur að geyma ljóð eftir fimmtíu höfunda meðal annars frá Kína Póllandi Grikklandi Færeyjum og Bandaríkjunum dimma gefur einnig út skáldsöguna kona frá öðru landi eftir rússann Sergej Dovlatov í þýðingu Áslaugar Agnarsdóttur í bókinni segir frá rússneskum innflytjendum í New York undir lok Rannsóknarstofnun í

margir um sínar eigin ömmur dvalið við dauða

hér yrkir hann ljóð eins og þetta kyrrlátur og svalandi mun dauðans anda á augnlok mín og þögnin dvelja undir þaki mínu Sigurður Skúlason leikari er einstakur hann gefur út hljómdiska með lestri sínum á kvæðum og textum eftir ýmsa höfunda meðal annars þetta eftir Jón Helgason það var eitt kvöld að mér heyrðist hálfvegis barið ég hlustaði um stund og tók af kertinu skarið ég kallaði fram og

veitti mér svarið hér kvaddi lífið sér dyra og nú er það farið Árni þetta er safn greina eftir þig

þú ert áttatíu og fimm ára í hálfkæringi og alvöru um hvað ertu að skrifa það er nú þannig að eiginlega byrjar þetta þannig að ég fór að taka til í mínu dóti ég var ekki með neitt sérstakt verkefni og kominn á þennan aldur fannst mér að það væri rétt að taka til til að losa afkomendur mína við það vita hverju ætti að fleygja þá rakst ég þarna á töluvert efni sem ég átti til bara frá hálfri öld eða vel það það voru erindi sem ég hafði haldið hér og þar heima og erlendis verið beðinn að halda

og greinar sem ég hafði reyndar skrifað og höfðu verið prentaðar og svo eitthvað sem ég hafði dundað við og spurningin var átti ég að setja þetta í sorptunnuna eða í bók og þetta er mjög sundurleitt eins og sjá má ægir mörgu saman en það eru þarna eru þarna fræði það eru líka greinar um pólitík segðu mér aðeins

hef ég verið að reyna að leita sannleikans og byrjaði svona tiltölulega seint á því það var kannski fyrst í sambandi við trúmál og seinna stjórnmál

sem ég fór að fást við að ég fór að efast stundum um það sem kallað var almenn sannindi það er talsvert um pólitík

þú hefur verið sósíalisti og herstöðvaandstæðingur ertu það enn já ég er það ég hef að vísu gengið í gegnum ýmis stig í því en ég

í einni greininni segi ég frá því bara grundvöllurinn er það að mér finnst gæðum heimsins vera misskipt að eitt prósent mannfólksins skuli ráða yfir níutíu prósent heimsins þetta finnst mér ranglátt en baráttan kannski skilaði ekki alltaf miklu nei það

svona getur maður auðvitað lagt upp laupana og sagt það þýðir ekkert að vera að vera neitt að andæfa mér finnst þó réttara eða heiðarlegra að segja frá því að maður sé ekki sáttur við þetta það eru þarna þættir af mönnum sem þú hefur kynnst á lífsleiðinni og ég held að þetta sé það sem fólki finnst skemmtilegast að lesa þarna ég hef átt því láni að fagna

kynnast mörgum mönnum sem mér hafa þótt skemmtilegir kannski af því þeir skáru sig svolítið úr ég kalla þetta þætti af einkennilegum mönnum en gáðu að því að orðið einkennilegur

hefur enga niðrandi merkingu fyrr en bara á tuttugustu öld þetta þýðir menn sem eru eftirminnilegir og auðvitað er þetta tekið traustataki frá Ólafi Kárasyni og Halldóri Kiljan þetta þættir af einkennilegum mönnum en ég leyfði mér

mér að segja frá ýmsu sem að sumum finnst kannski skoplegt og kannski var það þetta voru menn sem voru

ekki alveg eins og fólk er flest margir hverjir

þetta eru fimmtíu manns ég get ekki talið þá alla upp sko ef ég byrja á byrjuninni þá

fyrstur í stafrófinu Ari Jósefsson skáld númer tvö í stafrófinu er Atli Heimir Sveinsson tónskáld nú við getum nefnt Sigurð Örn Steingrímsson prófessor Erling Gíslason leikara Eirík Eiríksson frá Dagverðargerði Guðmund Þorsteinsson frá Lundi þetta eru menn sem þú kynnst í fræðunum í pólitík í ekki síður en þú ert áttatíu og fimm ára og það eru margir af þessum sem þú ert að skrifa um þarna samferðamönnum þínum eru horfnir langsamlega flestir eru horfnir og ég held það séu ekki nema þrír eða fjórir sem eru ennþá á lífi en vissulega gat það verið álitamál hvort maður ætti að segja frá öllu sem þarna er sagt frá er gamla viðkvæðið oft má satt kyrrt liggja en ég hugsaði bara sem svo ja ef ég segi ekki frá þessu þá gleymist þetta bara en þetta eru skemmtilegar eru skemmtilegar frásagnir sumar en fylgir ekki ákveðinn tregi að skrifa um svona marga horfna vini ég læt það nú allt vera það er falleg minning um þá það er þarna myndum af þér og þetta eru teiknaðar skopmyndir fannst mönnum svona gaman að teikna þig Árni já það bar snemma á því að myndlistarmönnum þegar ég fór að ferðast erlendis

ég settist inn á krá til að fá mér bjór þá komu oft til mín menn og báðu um að fá að teikna mig ef ég gæfi þeim einn bjór í staðinn og þetta ágerðist þannig að ég fór að segja við þá ja þið verðið að gefa mér bjór ef þið fáið að teikna mig Árni þakka þér fyrir í hálfkæringi

margt alveg frábærlega skemmtilegt í þessari bók sæll vert þú Eiríkur Örn Norðdahl þú ert kominn í bæinn frá Ísafirði og ert með bók sem heitir fyrst hét hún bara það hún hét það í mörg ár og kom eiginlega af því ég hitti Finnslandssænskan

í útlöndum og hann gekk alltaf á milli fólks og sagði sæll ég heiti Matthías og ég mér fannst þetta svo magnað þetta

söng í hausnum á mér

hvað það þýddi að skrifa um samfélagsleg málefni hvort maður kæmist einu sinni frá því og hvað það væri

svo uppgötvaði ég einhvers staðar eitthvað tungumál sem er sem er notað þegar við þegar við fjöllum um samfélagsleg málefni

þetta eru pólitísk ljóð þetta er bara pólitík já þetta eru pólitísk ljóð en þau náttúrulega eru eru en eru kannski meira rannsókn á

hvað það er að að stunda pólitík heldur en beinlínis pólitík í sjálfri sér þetta er ekki boðun þú ert ekki að boða til dæmis sósíalisma eða eitthvað svoleiðis ég

að boða sósíalisma en ekki í þessari bók

þú ert meira að grafa undan líka í leiðinni eða hvað já og

að hugsa á þessum stöðum einhvers staðar þá þá nú innbyrði ég alveg óhemju af interneti eins og

það sem maður innbyrðir maður er það sem maður borðar

þetta er eiginlega afleiðingin af því að hafa innbyrt ofsalega mikið af interneti svo spýtist

þú lést gera fána þetta er fáninn sýndu

ég skil ekki hvernig ég hef getað gefið út bækur án þess að vera með fána hingað til sko Fánasmiðjuna á Ísafirði hún er við hliðina á mér gekk yfir í næsta hús og fékk þau til að gera

þennan óskapa fána fyrir mig hann er jafnstór og ég svo ætlarðu að lesa fyrir mig ef þú tyllir þér aðeins aftur þú

texta sem þú ætlar að lesa fyrir

ég ætla að lesa endann úr síðasta ljóðinu í bókinni sem heitir ljóð um forgangsröðun gjörðu svo

Eiríkur malaría er skárri en kynferðisofbeldi en verri en

í jakkafötum kynferðisofbeldi er skárra en barnaníð en verra en útvarpsdagskráin barnaníð er skárra en fjöldamorð fjöldamorð eru skárri en þjóðarmorð það verður að stöðva

fjöldamorðin það gengur fyrir en það verður líka að stöðva fjöldamorðin eitt útilokar ekki hitt við verðum að blása í herlúðra með

gelda nauðgara með

taka sundur kjarnorkuvopnin með flísatöngum og forgangsraða rétt annars náum við aldrei árangri stærsta ógn samtímans eru verktakarnir þeir ganga fyrir stærsta ógn einnota bleiur munu gera veröldina óbyggilega þjóðarmorð munu gera veröldina óbyggilega

skógarhögg allar þessar flugferðir

munu deyja út ein af annarri og að síðustu verður ekkert eftir nema einn

eldisþorskur einhvers staðar í nágrenni við Þrándheim það verður undir honum komið að halda úti lífi á jörðinni undir honum komið að stöðva hlýnun jarðar og standa vörð um tjáningarfrelsið ef hann verður ekki áskrifandi að Jyllandsposten verður það enginn þessi þorskur verður verndari menningarinnar þessi þorskur verður verndari tungumálsins þessi þorskur verður verndari vísindanna fyrst útrýmum við kynferðisofbeldinu og svo útrýmum við kynþáttahatrinu og svo getum við dáið út fyrst útrýmum við

og svo útrýmum við álverunum og svo getum við dáið út fyrst útrýmum við klámvæðingunni og svo útrýmum við launamuni kynjanna og svo getum við dáið út fyrst útrýmum við kvalalostanum og svo útrýmum við

og svo getum við

dáið út fyrst útrýmum við fátæktinni og svo útrýmum við

og svo getum við dáið út fyrst útrýmum við umburðarleysinu og svo útrýmum við

og svo getum við dáið út fyrst útrýmum við

og svo útrýmum við landamærunum og svo getum við dáið út og svo getum við dáið út það gengur fyrir og svo getum við dáið út og svo framvegis og svo framvegis og svo getum við dáið út hingað er kominn eftir hann er að koma út bókin ósýnilegi maðurinn frá það er rétt að geta þess að viðtalið við áður en hryðjuverkið var framið í Stokkhólmi núna fyrir ja ekki mörgum dögum hræðilegur atburður hryggilegur en breytir svo sem ekki megin línunum í því sem hann var að segja um

Jóhannesdóttir velkomin hingað bókmenntahátíð er núna í haust hún er haldin annað hvert ár þessi bókmenntahátíð og er mikilvægur viðburður merkilegur viðburður hérna í menningarlífinu hátíðin já fimmta hátíðin sem þú skipuleggur já þannig þú ert orðin mjög reynd í að koma þessu saman já það má kannski segja það þetta er vinna sem fer af stað ári fyrir hátíð rúmu og þá byrjum við að leggja út netin reyna að fá höfunda bjóða höfundum hingað til lands og svo smá skýrist þetta nú erum við komin með erlenda höfundalistann okkar og við eigum von á hátt í tuttugu erlendum rithöfundum í september og þeir koma frá öllum heimshornum Ísrael Indónesíu Norðurlöndum að sjálfsögðu hvaðanæva og skrifa bæði ljóð skáldsögur og fræðileg verk þetta er eins og venjulega í Norræna húsinu og svo Iðnó og þar í kring eða hvað já í Norræna húsinu og Iðnó og á ýmsum stöðum um bæinn svo ætlum við reyndar að brydda upp á þeirri nýbreytni í ár að við ætlum að fara með bókmenntahátíð í Reykjavík út á land við ætlum að hefja leikinn á Akureyri og verðum í Hofi þriðjudaginn áður en hátíðin hefst það er svona nýbreytni þið ætlið að fara með höfunda til Akureyrar og vera með rithöfundakvöld þar já verðum með dagskrá þar bíddu

sú merka við fáum hóp höfunda sem kalla sig sem eingöngu er skipað starfandi rithöfundum og það var endurvakið ekki fyrir svo löngu síðan og það er svo skemmtilegt að það voru þeir sem höfðu samband við okkur og þeir munu spila hérna þarna gefst lesendum og áhugafólki um

kynna sér þessa merku og göfugu íþrótt hún reyndar leikur dálítið stórt hlutverk í í enskum bókmenntum það eru margir sem skrifa um

svo eru fleiri ég

hann er merkilegur umdeildur sagnfræðingur og hefur hlotið fjölda verðlauna fyrir bækur sínar sem hafa komið út á fjölmörgum tungumálum að vísu ekki íslensku enn sem komið er en hann

hefur skrifað mikið um sögu Mið Evrópu eftir stríð og hefur núna nýlega gefið út bók sem hann nefnir on tuttugu lexíur sem við getum dregið frá tuttugustu öldinni hún hefur vakið mikla athygli hann er

því hann hefur skrifað dálítið mikið um þetta er stór og fjölbreyttur hópur mjög fjölbreyttur bæði ljóðskáld og greinahöfundar þannig að það verður úr ýmsu að moða þarna margir sem eru að koma út á íslensku líka þessar bækur eru þýddar á íslensku þannig að fólk getur lesið höfundana um leið og það kynnir sér þá á hátíðinni er kannski eitt stærsta atriðið í þessu það er mesta fjörið þegar er hægt að lesa höfundinn á sínu eigin tungumáli en hitt er líka skemmtilegt þennan merka þennan merka stað þar sem var nú einu sinni gríðarlegt næturlíf en það er liðið undir lok

hefur verið hérna við Vatnsmýrarveg síðan nítján hundruð sextíu og fimm hún var reyndar lengi í byggingu eins og oft var með hús á þeim tíma áður var niðri við Kalkofnsveg hingað var komið með börn á vorin þau sett upp í

nú er þetta aðallega staður fyrir túrista þeir flæða hér í gegn í stríðum straumum það hefur aldrei verið jafnmikið að gera hérna og núna en staðurinn hefur óneitanlega breytt um svip

eru á sinn hátt skáldlegar hér er fólk að koma og fara þetta er staður sem er fullur af sögum hér eru fyrirheit um spennandi áfangastaði í smásögunni

Böðvar Guðmundsson segir frá því þegar Snorri Sturluson birtist í nútímanum og kemur fyrst á Umferðarmiðstöðina vænti ek sagði hann at þú en væna

og hann bætti við þegar hún ansaði honum engu en starði dolfallinn á hann svo kleip hann hana í rassinn eins og siður var að votta hlýhug sinn meðan hann var og hét andskotann æpti stúlkan og sló hann utanundir með borðtuskunni og flýtti sér burt það situr þarna fullur útlendingur sagði hún við rauðhærðu stúlkuna ég held að það sé Færeyingur það er á Umferðarmiðstöðinni að Andri í

bíður þegar hann kemur úr sveitinni og enginn er kominn til að ná í hann en líklega hefur það verið á Umferðarmiðstöðinni sem var inni í bæ Óskar Árni Óskarsson má heita skáld

hann hefur aldrei tekið bílpróf fer í rútum um landið og skrifar um það sem ber fyrir augu í röddum úr húsi

eftir Steinunni g Helgadóttur er persóna sem kemur á Umferðarmiðstöðina borðar svið drekkur tvær malt og þurrkar fituna í buxurnar hérna situr söguhetjan í hvíldardögum Braga Ólafssonar og reykir eftir að Volvoinn hans hefur gefið upp öndina hann hefur verið skikkaður í sumarfrí og veit ekki hvert skal stefna fyrir miðju salarins standa nokkur gul á staurum rétt eins og maður sér úti á landi á einu þeirra stendur

á öðru Hvammstangi því þriðja Meðalland fjórða

og á því fimmta Fjallabaksleið ég reyni að ákveða á hvern þessara staða ég færi ef ég væri að hugsa um að fara eitthvað í fríinu

hefur líka verið staður

þegar allt annað var búið að loka í ljóðabókinni út um eftir Sigfús Bjartmarsson þetta er sirka árið nítján hundruð og

áttatíu leigubílarnir aka fólkið tínist burt yfir ruslið og slabbið fáeinir krakkar úr stuði og þreyttir menn og feitar konur af eldri sortinni andlitin eins og klæðnaðurinn svolítið framan var eiginlega eini staðurinn þar sem var eitthvað líf á nóttunni eftir lokun skemmtistaða hér var kjaftað og gólað og sungið slegist og spyrnt á

menn um blindfullir en nú hefur verið tilkynnt þar sem skapaðist allt þetta fjör sé búin að loka dagar hennar eru taldir hún tilheyrir fortíð sem er liðin nú eru opnar búðir alla nóttina út um allan bæ mergjaða frá Umferðarmiðstöðinni er að finna í kvikasilfri eftir Einar Kárason allir horfðu á

allir á Umferðarmiðstöðinni

hugsuðu það sama og vonuðu það sama nema Bárður Killian hann einn horfði á þetta allt dreyminn og hrifinn í framan eins og í leiðslu og loks þegar einkennisklæddir lögregluþjónar komu og leiddu út sneri pabbi sér að mér og sagði það vildi ég að Guð gæfi að ég væri svona

fullur frægasta persónan sem tengist Umferðarmiðstöðinni er líklega Erlendur í sögum Arnalds Indriðasonar það er hérna sem Erlendur getur fengið sviðin sem honum þykja svo góð erlendur hefur mjög þjóðlegan

að hann er svona vinsæll það er reyndar sagt að hugmyndina að sviðunum hafi átt Kristjón Kristjónsson forstjóri b s í faðir Braga bóksala og Jóhönnu blaðamanns en svona er af Erlendi á Umferðarmiðstöðinni hæ sæl það sama já hvað á maður að fá sér annað þetta er búið í kvöld takk fyrir að horfa og þetta er líka síðasti þátturinn á þessu ég verð vonandi með ykkur og væntanlega með ykkur hérna í haust